<hesitation> zaho mijery email nahy agnatin'ny andro raiky zao ai, <hesitation> mahalagna mahalagna, <hesitation> mety in-dimy akeo fogna <hesitation> satria zah tsy de mijery loatra ananjy kô tsy raha efa hoe misy leçons ohatra alefanà professeur regny de hoe alefa par email, de na koa hoe misy <hesitation> asa regny tiako zahavagna de mandeha agny koa zaho.